Fermentimi përmirëson vlerën ushqyese të ushqimeve. Ai prodhon probiotikë të dobishëm për shëndetin e zorrëve dhe ndihmon në përmirësimin e tretshmërisë së disa ushqimeve, si bulmeti ose drithërat.